Inuen, mmọdiọño inuen nte mbukpo, mbukpo esibup ufọk, mbukpo akema, <hesitation> mbukpo akema <noise> ukid ada mme mkpo edibup ke enyoñ etu, idibup ufọk, ufọk okpon eti eti, ufọk oro idikpon eti eti, enyen idisin nsen do, isin nsen do idinnan ndito ke nsende oro e ebinde adaha ọkpọñ, idikpọñ ufọk oro ayak ono ndito aka efọk ewen. Nte nsiad, nte ndiọñode nte nsiad akama inua ada <hesitation> ada <hesitation> nsana ada ndak abup ufọk, ididọñ nsen do, idọñ nsen do obuñ ndito, obumi ndito ndito awak, ndito iwak k'ufọk oro, ikpuri, ndito oro ikpuni ima, enye ididaha ikpọñ iwudi ufọk oro. Mmo esitiehe itie kied nsiad ekeme ndidu mi ekeme ndidu nkpo nte ọfiọñ iba mi, ọyọhọ ọfiọñ <hesitation> ita ake itie ewen akabup utọk ọnyuñ otoño uwen, itiehe itie kied do nsiad asasaña nte ndiọñọde ke itu nnyin, nsiad asasaña se ndiọñọde edi oro.